انا انولدت في الرياض. طبعا كان هناك الوضع مرة حلو. احبها المدينة هذي. طول عمري مرتاحة فيها ومبسوطة فيها. هي نفس المدينة اللي نشأت وترعرعت وتربيت واشتغلت ودرست فيها فاحبها مرة وكان الوضع مرة حلو.